Aprel menga bahorning to'liq kelishi, o'zgarishlar va yangilanish bilan bog'liq. Bu oy ko'plab joylarda tabiiy go'zallik va hayotning uyg'onishini anglatadi. Aprelni ko'rganimda, yomg'ir va yangi gullar haqida o'ylayman. U ko'p hollarda energiya va hayajon keltiradi. Aprel, shuningdek, kelgusi oylarga tayyorgarlik va yangi rejalarning amalga oshirilishini anglatadi. Shu sababli, bu oy menga hayotdagi yangi imkoniyatlar va yangilanish hissini beradi.